Kya nada di wada dara la wada kadae sampul ma dar da kti wada ma dar da fa kum ma darda fati ka tra kri kama pu akwa kawur dari kadar pi atakr dar da dare kul fama darda kti ka trakr kaka kum kaka kulfa kaka zm sampul ma dara kti mal ma dara kti mal skwar mal kum ma dar dan kti mal tha ma dara kti mal nama ma sna dara kti mal kum ma dara kti mal tha ma dara kti mal kum ma dara kti anti gada wul kyan dar snta ka aka snir dara kawai dart ha tgawul ni kyan tga wul ni dara dn dae dara mbzi ka kalin dae akwa vi pi ga wul mbrkar ta dza gae kula kula dar kali tnae tga wul <hesitation> kiyanni krthi dura kti su ka dar trakr komi tdar trakr mag siya wul kul farnae ma dara kti ka trakr anil dara kti katra kri antada hya komi akr dara nuwa dae tara awa dinyani anitara mambi akwa nya dar ma dara kl kata wae dara sni ana ndae tgawul ni kulini kyan tiga wul ni nya dar adi da wae nya dar adi da wae tga wul ni nya dar adi da wae madar kti su tgawul. Dara dae nda kl ka dwae tgawul kyan ini ni dara dndae dara kali ndae avi pi ma dar kali tnae blkar adita kur san wae tga wul ni ahani ni kyan ni tga wulni kyanit ga wul ni ahani daraka sa akwa dza dari blk akwa madar kali tnae aa kti dzagae ga dar gas a sni ma kyan tga wulae dar diyaka daraka mblka akwa dza dar nya dari aka mblku madar kali tnae dara dinya tnae madar kali tnae dara dara dara mblku kuma dara vta nagu slake ata dza gae mangivr laka madar vta nag magiva gtra kwanda gtra kwanda gsi gtra kwanda gmwari gtra kwanda gsi gtra kwanda gmwari gtra kwanda sgi gtra kwanda gsi ga bara kuzu gu kuzugwar adiwae mag zya sa’a gbwui mblkari gbwui kuzugnari ani gada gsa tga wul kyan ahani ni dar da vtana dara nawa kti wada da dle befur wad aka fava anta dara dla bufur wada dara fava anti dara tra kri dara vi atilaukau nuwa dae kaur dar makr fwodu sdae makr ki kaur dar fwodu makr tga wul tdara kt ka tra akri ka nuwa dae wada dar da fa wada bufu ka tra kakantar kaka uhi dar da fava ka tra kri tge wulae kyanni dara unde. Dara din ndiwaya tga wul kiyan ni ahani kiyan tigawul ni da din nda dara din ndiwa ye ahani gaw kiyan dara hau blka nan dae akwa a dae mag eya sa a ma kyantiga wul ni kyan dar diyaka nya dar ayandwae nya nya kur yadar kurda madar kali tnae dara mbzi kt wada dara tra kri dara mzi kti ntsir dara trakri dramzi kti whi dara fava ka trakr gsiya wula bufum wulab wa fava a'a kyan za fava iya kyan za fava aa kan yar mta kyanni amana kyanini ni mura pwui kuzugh ka mur ta chitin ndga gpui kuzugu dara diwae sai wazar nge tra nuwa fa negae sampul ma dar da kti mal ma dara kti kudfarnae ma dara kti kum ma dara kti ka tra kr tga wal ni kyan ni tigawul ni susan dara far aka tra kri skwar nae ma dara ngyar wa. Mal nae ma dara ngyar wal sampul nae ma dara ngyar wa tga wul kyan ni ahani tgawul ni angti kumi dara dae tga wul kyan ni kyan tgawul ni daraka komi dara nuwa ndrti ka trakr magta hanyi tg sm skwar kum ma dhra nuwa kali tschiya ga ko gkwa akwa akwa tsanni she tga wulni dara nuwa kalitya akwa tga wul kyan ini ni dar di aka snakuthr ni skwa plk ahani ma dara nuwa kali tnae tdara dinya tnae amaga sba ka la kula gwilti tschiya gae. Mi bwui chiyagni a kyan za kali tra iya kya za kali tnae aa ka wan kwar mona kawa iya kurna kwa zr mana ndgae kyantga wulni dar di ake aini wae dardiyaka blka madar kali tnae gas a wahala kama dkuri mag fati kuzugu ga iya dama akri ma kuri sike nan kukurni tgawul kyan ni dar diyaka nya dar ni adi nyadar nya zm adai kyan adai kaka sini da din dae tga da wul dana di nya ndae dara kalitnae tgata hanyi gan gasi, kalitnae a’a pau adnyatra a’a kyan zr mana ndanaga tga ani ma de kyan nitga ha ztaba kali tschiye zrna ma yiti krna dar dnya tra tga wul ni kyan ni tga wul ni dar diya da sini ananduwa mag duwar srnae ma dara nuwa klba ko akwa ntasa tg harti ka vi dara nuwa klba ka tra kr tge wul kyan nidar diyaka sinir dar tana nursewa kti ka tra kyan tga wulni dar diyaka dara nuwa fa auda nae dara fava ntsir nae dara fava whir nae dara fava fnar nae ka tra kr tga wulni kyan ni dar diya ka daraka wayordar khirn dae tga wul ni kyan ni tga wul ni dara trakri dara sni anan dae dara nwandlai kgu akwan da daran dlai kau akande anduai kanakwande san indarea. Dara nzr ko fr ahani ma dara litti dara kti su akwa nyar dar kadar trakri takwa fr dara nuwa dae dara nuwa dara bta skl dark a bwiu tdar ka tsitdar wa mag pni kuzugu kuzugu ma adiya kwui tdar wa adiya tsatdar wai adiya eya zdr komi wae dar adiya dinawae daraki sinir dar tgawul kyan ni dar ma daratka snir dar laka tga wul ni sai nd tara aja dar slake dar tga wul kyan ni ahani tga wul ni dar diyaka sini wae dar diya da wula tdar wae dark a kti srnae katti ka tra kr ka dinya ka trakri gasi ah zr na gza kti ka diya ya a’a adiyi mai iya kyan diya a’a gae ga kti ka dinya tga wul ni gza kti ke dinya ndiye adi gza kti ka diya wa ani ahani wata dae kum gada zrn gata tasi zrnae ase kyan kti ka tra kri ka nuwa dinya kul ti ku dinga kul tanae silsili ka trakri tgawul ni kyan tga wul ni dar tratri dar tratri dirdinya darsi dara tasi ernae atakra zrnae kti kulfa a’a adi iya adiyi za kl mai ndga a’a dza kti mana a a dya adiylza ki wu iye ani kamina ahani ga dinga kami iya kyan za kti kyan kali tra ma de nover iya yo kawa ndga kawanga diya zr mana yo iya ndgae tgawul kau ani ahani za.